මම පාපන්දු ක්‍රීඩාවක් බලන්න කැමති <hesitation> සජිවීව ද රූපවාහිනියෙන් ද කියන එක <hesitation> ඒ වෙලාවේ මගේ මානසිකත්වය අනුව වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවල් වලට මට ආසයි <hesitation> ක්රීඩාංගණයකට ගිහිල්ලා <hesitation> ක්‍රීඩා කරන එක ඇස් දෙකෙන්ම දැක ගෙන ඒ අත්දැකීම විඳගන්න. මගේ පවුලේ අය එක්ක යාලුවෝ එක්ක ගිහිල්ලා ඒ වගේ අත්දැකීමක් ගන්න එක ඇත්තටම විනෝද <hesitation> යක් කියලා මට හිතෙනවා සමහර වෙලාවල් වලට. හැබැයි <hesitation> ගෙදරින් එළියට යන්න අකමැති වෙලාවල් වලට මම හිතනව <hesitation> ගෙදරට වෙලා රූපවාහිනියේ <hesitation> පාපන්දු ක්‍රීඩාවක් බලන එක නිදහස් කියලා. එතකොට තමන්ට කැමති කෑමක් හදා ගෙන <hesitation> තමන්ට පහසු විදියකට රූපවාහිනියේ නිදහස්ව ඒක බලන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. <hesitation> ඒක නිසා මම පාපන්දු ක්‍රීඩාවක් සජීවීවද බලන්නේ <hesitation> ගෙදර ඉඳන් <hesitation> රූපවාහිනියෙද බලන්නේ කියන එක <hesitation> ඒ ඒ දවස අනුව ඒ ඒ වෙලාව අනුව මගේ <hesitation> මානසිකත්වය අනුව වෙනස් වෙනවා.